﻿हाथी दुनिया को सबसे बढ़ो और बुद्धिमान धरती पर रेबा वालों जीव छ हाथी को भजनलगभग पांच हजार किलोग्राम तक होवे और वह भारी समान आराम से उठा सके। हाथी के सूंड में लगभग चालीस हजार मांसपेशिया होवे छ हाथी वा की सूंड से पानी पी सके खाना खा सके खाना उठा भी सके हे। <noise> हाथी की याददाश्त बहुत तेज होवे वह <noise> रास्ता का थाई जगह का थाई और मानकाई का थाई। बड़ा लंबा टाइम तक याद रख सके हाथी भावना को भी समझ सकें छ हाथी दुखी सुखी पुरुष सहानुभूति बुद्धि जैसी की भावना भी दिखा सके छ।